Murutu kwan akͻ mber mu dapɛn kor a, mobohwɛ dza obesi m'enyim wͻ daakye a ͻreba yi mu dapɛn yi ara mu dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a mobotum m'atoto m'akwan yie, meehu mbrɛ mesi mototo me sika, m'edziban, na me ndzɛmba kakra a ͻwͻ moho ama dapɛn a ͻreba yi moho annkyer me. Mobͻbͻ mbͻdzen m'esiesie dɛm ndzɛmba yi nyinaa dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a mebenya ahotͻ wͻ dapɛn a ͻwͻ m'enyim no mu.